Ngu, jó, jyán, ñjún, ón, jyon, yatu, jin, ñajan, tie, tejngu, tejó, tejyán, teñujún, tjíón, tjíó jngu, tjíón jó, tjíón jyán, tjíón ñujún, kan, kan. jngu, kan jó, kan jyan, kan, ñujún, kan, ón, kan jyon, kan jin, kan ñajan, katíé, katéjngu, katéjó, katejyán, kateñujún, katjíón, katjíón, jngu, katjíón jó, katjíón jyán, katjíón ñujún, jókan, jókan ku̱ jngu, jókan ku̱ jó, kan ku̱ jyá, jókan ku̱ ñujún, jókan ku̱ ón, jókan ku̱ jyon, jókan ku̱ yatu, jókan ku̱ jin, jókan ku̱ ñajan, yachátie, yachátie ku̱ jngu, yachátie ku̱ jó Yachátie ku̱ jyán, yachátie ku̱ ñujún, yachatie ku̱ ón, yachátie ku̱ jyon, yachátie ku̱ yatu, yachátie ku̱ jin, yachátie ku̱ ñajan, jyán kan, jya kan ku̱ ngu, ky̱a̱n kan ku̱ jó. jyán kan ku̱ jyán, jyán kan ku̱ ñujún, jyán kan ku̱ ón jyán kan ku̱ jyon, jyán kan ku̱ yatu, jyan kan ku̱ ñajan, jyan kan ku̱ jin, jyán kan ku̱ jin, jyán kan ku̱ tie, jyán kan ku̱ tiejngu, jyán kan ku̱ tejó, jyán kan ku̱ tjíón jyán, jyán kan ku̱ katéñujún, jyán kan ku̱ katjíón, jyán kan ku̱ tjíó jngu jyán kan ku̱ tjíón jó, jyán kan ku̱ tjíón jyán, jyán kan ku̱ tjíón ñujún, jyán kan ku̱ tie, jyán kan ku̱ tejngu, jyan kan ku̱ tjíón jó, jyankan, ku̱ tjíón jyán, jyán kan ku̱ tjíón ñujún, jyan kan ku̱ tjíón ñajan, ñujún kan, ñujún kan ku̱ ngu, ñujún kan ku̱ jó, ñujún kan ku̱ jyá, ñujún kan ku̱ ñujún, ñujún kan ku̱ ón, ñujún kan ku̱ jyon, ñujún kan ku̱ yatu, ñujún kan ku̱ jin